كيف ترتب الكتب يعني <noise> حسب ممكن تصنفا يعني بعداك يعني تخت حسب نوعية الكتب الكتاب زاتو بتكلم عن شنو كتب العلم الكتب الرويات كتب فن الطبخ تختها تصنفا كلها علي حسب تصنفا حسب المجال الي هي بتتكلم فيهو بعداك <hesitation> تجي ممكن ترتبا على حسب الحجم حسب الكمية الكتيره يعني اذا كان عندك كميه بتاعت كتب بتتكلم عن العلوم تختها اول بعداك تخت كتب المغامرات والرويات وكتب الثقافية يعني تجمعا علي حسب الكلام الي هي بتتكلم عنو الكتب